E shtunë më kujton daljet me miqtë dhe momentet e shoçërisë. Është një ditë feste, shpesh e lidhur me darka, ngjarje o thjesht biseda në shoçëri, duke krijuar kujtime të këndshme.